<hesitation> buéno̱ rí rí khúba̱a̱ gii̱ꞌ, rígá má ríꞌkhui̱ o̱ rí nutháa̱n rí kultúrá drígu̱un xa̱bu̱ rí júba̱a gii̱ꞌ. Rígá ríꞌkhui̱ nuni̱ wéñúu̱ꞌ má ndxaa̱ mangaa, nuni ndxaa̱ ríꞌkhui̱ rí rí tiémpú rígi̱ꞌ po nuthii̱ rí nuni̱ ríꞌkhui̱ nagu̱maa aꞌdékúún itha xa̱bu̱ rí khúba̱a gii̱ꞌ. Ikhaa rí bentikuátrú ja rá. Ngáa̱ ríꞌkhui̱ rígá i̱mba̱ ndxaa̱ rí nuni̱ rí ríꞌkhui̱ mangaa, gu̱nꞌ rí júniú mangaa, ikhaa ríꞌkhui̱ rí nuni̱ ndxoo̱ tsú nutháa̱n san pédrúꞌ khamí san páblúꞌ mangaa, nuni̱ ndxoo̱ tsúꞌkhui̱, san juán mangaa, mbaꞌjiin tsú nuthúu̱n sántú nuni̱ ndxu̱un rí júba̱a gii̱ꞌ, jngáa̱ xúꞌkhui̱ rí <hesitation> ndxaa̱ ninúngoo mangaa, nuni̱ ndxu̱un wa̱jinꞌ, ngáa̱ ríꞌkhui̱ nudrige̱ ri̱ꞌji̱ nudrige̱, nudrámíꞌ ginitsu nudrámíꞌ náa̱ꞌ inuu ri̱ꞌji̱, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí xógíꞌ má ríꞌkhui̱ nuni̱ xúꞌkhui̱ rá, jngáa̱ khúwá tikhuun tsú nugíꞌ má xtíín xú rí ríꞌkhui̱ nani̱guu̱nꞌ rí nuthi ikhii̱n rí nduyamakuíi̱ rí ndxaa̱ wa̱jinꞌ a̱ꞌkhui̱. A̱ꞌkhui̱ rá rí pos, xógíꞌ ríꞌkhui̱ ini̱. Jngáa̱ xúꞌkhui̱ má rí nuni̱gu̱nꞌ xa̱bu̱ mangaa, po nu nugónda̱ꞌja̱a̱ dxáꞌgú rá mí. Jngáa̱ mú rí dxáꞌgú má nariꞌjña mangaa manújúnꞌ. Po nanújuínꞌ má a̱ꞌkhui̱ rúꞌ, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí nuni̱mbánúu̱ mí xúꞌkhui̱ rá, nuxni̱ꞌtsi, <hesitation> nabóóꞌ mbá agú rí nusngu̱ta̱mi̱ꞌ rí ginitsu jngáa̱ i̱nda̱wáá a̱ꞌkhui̱ rá, po nagóo̱ má náa̱ꞌ guꞌjuá ñajunꞌ nuthu i̱ñuu̱ꞌ xúꞌkhui̱ rá. <hesitation> wámbuu̱n ikhí mbu̱júúꞌ rí nanúngúu̱n má náa̱ꞌ dxákuun mangaa rí xúꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ má imbánuu rí nambáxu̱un xa̱bu̱ tsúꞌkhui̱ xkui̱ rá. Numuu rí dxámá ninda̱ꞌja̱a̱ dxáꞌgú tsúꞌkhui̱ mbayáá rá, ikhaa jngóó rí nuni̱mbáníi̱ ikhii̱n xkui̱ jaꞌnii.